لا مو كل سلالات الكلاب ودية بنفس الطريقة، في سلالات معروفة إنها ودودة وتحب الناس مثل الابرادور والجولدن الريتريفير. أما بعض السلالات الثانية مثل بيت بول أو الدوبر مان ممكن تكون أكثر حماية أو دفاعية حسب تربيتهم. والتعامل معاهم. المهم أن الكلب يتلقى تدريب جيد ورعاية لأنه سواء كانت السلالة ودودة أو لا، التربية تلعب دور كبير في سلوكهم.